Oïmeko jeta kua mbaemɨmba reta oñemi ani oyeepɨ jovaiso reta gui, oime amogue ipire omboyovake ɨvɨ ndive ani ɨvɨra ndive, jukurai aguiye ara oyeesareta, guirareta jukuraiñovi, jare oyeepɨ reta vaera